कोफि बनै ग्रपुर मा थकैनु सिबिउ। कोफि बनै ग्रपुर, <hesitation> ग्रोउन्द् कोफि बनै बोन् पुर् निफ्रै, गोथोप् पुर् दिहुन् ननि कोफि बनैनु हैउ जैउ। भेसेरो दोख गुदुन्ग् खलम्नु अरो, बेसिको फुतर्नि गेजेरो बर् हुइअ कोफि कोफि <hesitation> दिहुनो जैख लु नन्ग् <hesitation> नै मोहोरे <hesitation> रोन्ग् जनेउ हैउ। भिक्सो मेने कोफि मेसिनु, कोफि को गोरम् खलम् ननि लु मिनु हैउ।